<noise> <hesitation> Mbô nikely an nareo dafa hitako gn ny raha nataonareo. Mifakaka anareo lafa handea hianatsy. Miara-mody hanareo lafa rava. I amzao fa nanomboky niala saka igny hanareo da niaraky koa namonjy baly. <noise> Da zay gny soa, tohizo riano zalahy gny fifankativa; zay gny soavany. <noise>